Jate ja stutotí, na nami este tuu chuu naa bosora basura te saatí taka lulití yua te souatte rníu luliitt yua te yua posititt kom se´e lulití.